<hesitation> chəfi ma ma kirala zi na pa chəfi ko kuma pa ngwəni ghə shiru wsa rə ghəy twi twi mbwgalo wsi dʒibə wi wsa dʒibi wsa ghə rə wi afani zi ka vi rə sa shiw ma ira wsa ghiʒ rə na ma gha zəm ha dole ni gha kumani glama daidang ka vi gha ghə zi wsa ɗa ma ma dʒa ndu mbə asibi tə mə ghə mbani məl hən ha asibi tə dizi mbw ga gma daidang mai ya sa’a wsu zəm mbw zə zəm mbw zəm wsa zəm na ndəru sai wsa zəm bəbə wsa zəm ma mbw fi nə chemical ko ni gha dʒi rə luma na dʒa zi zha ni gha zəm nə panə mbw rə kəl wsai mbw ra ka ni chemical whai bəbə ni mbw zəma twi mbw mba ghə nə mbw ni kwa chi ni ta fa ni mbw mba ghə tsina ra mbw zəma twi mbw gwada wa ni mbw rə fi dʒiga buhu ni mbw tsəw lərətəkə mbw ma gha keh tsina ra na wana shir whai rə mbw ra fi na dale ni za ɗa ndw kibə daidang va nji to ha mbwgula wsa ghə zhi kwa gogwang ma bow ghə shinu wsi rə mbw fi nu to ma mbwgula wsa zəm na bə ka vi ama ma pa mbwgula mbw gha shir na ai ndar ka vi to rashin rashin shir ra ɗa tə ghə aɗa ndəri ka vi mə gha mbw ra mə karatu wa whai ko mbw ra ghə da ndw wsa wa nya shir ghə zi kəkah to yanzu kokə ko molt kam wi afa ni ya za ka vi rə afa ni ya za shiw just kawai kabara gha ndar mi ama a fa ni za shiw kibə vi Ha rə karatu ni ga rə benchikə ya nuwi so ma wsa ghaninighə ghhaninigh anfani za shiw ka viv so don m ha mbw na ta bafa lokace ma ghə ni na kibə rashia shir na wsi ndar ni na sai mbw zən kuma wsa shiw yawan ce zəlhu wa fama mbw zha na dʒa zha yawance mbw kibə asibi tə sai zə i hu zhi na ma gha məl benceka wsa zəma zəm mbw wsa zəma bəbəi ro ghə zi vəl <hesitation> zəljhuwa ka mbw kulm kibə asibitə mbw to ani wsa zəm məl na jaja, whai mbiw mbw ngə zəmu nga barə khəl ghə ni ma mbw ni na ma zəm wsa zəm bəbəi ghə zi wsa zəm ndər pa mbw a sai whai na zəm ghə dʒi bi va hə to ni hum ni ni va rə səkə dʒa olama ndaidang ma bow to wa wsa zəm shi diʒi nə gha rə nka zəm to <hesitation> na vala vi gha ni gha kumani ndaidang wa wsa zəm shi diʒi ma bow nə gha zəmi whai na zəm gha ra sai dai ni gha kumani dʒa glam ndaidang yanzu misali ni ya ma vəl nanfə misali yanzu na dʒa zi na kibi di kobo na dʒa zi na hi gha ni nə mbw khəl ha na mbw məl butal ka hə whai no ghə za zəma dli ni mbw dli ni za zəma dʒa hi kabragha ni mbw ləri to whai hə fa ka vi ka ndw ni nja zəm to Dʒa ni gha mi rə wsi zha rə to ghə zi na zəm mbw mbw zəm hi ndari ba mbw to maimako ni mbw zəma <hesitation> wsa zəmi ka whai gha msi nə ko ka katəka ko wsi zha sa shiw katəka na khəa mbw na dʒa zha ni chhai ni mbw khal kafəka amma ma ɗiɗəm na mbw khal kantəka ni whai mbw khal bəmbwi ni gh whai mbw khal ha ni whai gha nə mbw zəma khal ha amma ma na dʒa zha na ni mbw nə mbw zəma məl alura ka ha ko ka g kwi ni za zəma hə ni e za zəma dʒa nab nab a ha to ma mbw zəm na asai whai na ʒama mbw kunja ma va ndw rə yanghum məl na ka ngə baw to mə ni gha ndaw na wa ndw səkə kumani zilhwi ka ghə na nangə ka gani wa damuwa shi domin ha na zhi pa ndw məl hə na asibi tə na wa və shawara ka mbw nə ghə shiri wsa zəm ghə kabraha dʒa ghə dʒigulmi ma ɗar gha kwaɗagi na məl gha kabra gha wsa ndəri mi gha wsa ndar mi gha ghə məl lisafi dʒa rə wsangə səkə na to Wa da muda shi so domin gha don ndw fa miya ntaya na nə nja buʒə dləma nji nə nja nə nju nə nja fari wsa ntagu so da nə nja məl hən nə don ma wsai ntaya nə na zhi ba zoma nta pa nə mbw rə ɗa na zha nto wsid hən asibi tə nə ya məl ghə zi riya danga ghə zi kuma wa ya shiri wsu ndra ka vi wa ya shir wsai by ya ka vi to mow ndw fa nə nja ma ndw gha fa ma bow zhi pam wa mbara ntarə don misila ma zhi na ɗaya na zhi zəm ɓəm wsa ghə ziw wsa bə bəi ghə ziw ko khleka ghə zi ma nə mbw zi mə whai nga nga nga nə mbaw zha ka nga baturə ghə zi zha ka nga buturə ghə zi zha ngə mələw ma zha zəmid to wsa ghə zi kwa gogwang ma zha zəmiw ai shika fa rə mbw ta ma ma ghə twi twə whai bəbʒi zha dʒibi na zha zəmiw domin nga ba ya dʒa nə mma’ so wa ya nurə ma ndwe fa na nə nja fa ma ndo gha fana shikena wa ya məl na ɗa ya iya kace wsa ya mban nta usako.